Peda kentang fo boso nalutun lai lai so, na pedan nai kulkas dale. Nai kulkas dale fo sufu-sufu so na kentang a ta namatu fa. Pedan ndia boe o, ela save man barisi de, beska peda lo kulkas dale. Te mete ma mangenggeok ma makadoek ka so na, pedan lo kulkas dale so na ana noe.